Noy watta ko ko soɗa nyicce ma fa laɓu, neɗɗo hor nande ɗani fu e hande hosago. Ngan to ɗanoɗa finoga fu bakke ko nyamunoɗa nefa muɗum bakke kan waddoto e nder honduko muɗum tawa honduko e lammi, walla e lumi to hosaka, subaka ta fini ko soɗa nyalauma ta ɗani a fini kosoɗa, jemma ta wari natoygo ko soɗa, moko saɗe maɗa to nebban ko sorron keɓuɗa e wodi, to leggan non bo, e wodi leɗɗe gonma hosora e goɗe nyautigo non, e hani tawe to gonɗa fu a wodi era ɗeɗon leɗɗe, walla ta wari waɗugo nanga ada wawi wasago. ta hedi sara anta a joɗi, ta wadi a tawan nyicce maɗa tunata honduko maɗa lammata, wakkati fu a tawan nyicce maɗa laɓi.